إني بنفضل العمل خمسة أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات، هذى الطريجة تسمح لي إني إيش نكون أكثر راحة وي وتوازن بين العمل والحياة الشخصية، هيكي يكون أفضل بالحياة لازم يكون فى توازن بين الحاجتين.